जो लोग की आखी एक कैदी, नीली, भूरी, बचपन दोडी ए कस्की कॉलर कि आखी शस्क ऐ। कादी तो खैर एओ ही एओ। कासिकी निली ए।